Tarihi lesdi mai kanjum on nyibugo chi'e arande ha dubi ujune ko Sali. chi'e mai latti kuje saman ha himbe lesdi mai be yida ko watata be nyibbina chi'e mai ngam be yidi bikkoi ummata bawo lara no ardiibe mabbe wonno.